Kua arakua ñanoï vaera jaeko ñamaeramo tenode, yaeka reve ipɨau yaesaka vaera, jare ñame vaera jare yaeya vaera ikavigue, tëtäraretape, oimeko opaete ñanoi arakua ikavigueva yaeya vaera